Fankasitrahan̈a zeny ia, za izen̈y kôfa mandiniky fankasitrahan̈a izen̈y fisaoran̈a izen̈y zey avy eo fahaizan̈a man̈amia raha tsara amin'olo koa refa misy raha tsara nataôn'olo koa tamina amy alalana fivolana amn' olo io na fanomezana koa izen̈y mety fô.